Binatang idop di dalam ayo, ade jugek penyu dah tu kure- kure, men penyu tu ye tu galak di lompor penyu tu ngape soalnye tu la tempat umah nye penyu tu dalem lompor tu men kure- kure tu kan galak nyo tu kadang ke ayo kadang ke darat he tu betelok he tu, penyu tu juge kadang ke darat juge ye betelok tu de tu boye, nah buaye tu jugek selalu dalam ayo boye tu, soale umah e nian ayo tu, ye tu ke darat tu paleng bejemo ye tu, bejemo tido betelok dem, dem boye tu ulo, ulo tu galak juge ulo tu dalam ayo, galak nalak ape bae ha me ikan- ikan kecik ye tu tu, nalak ikan sluwang he tu ape cakmane kan dem tu. <hesitation>